<hesitation> Noffi wojere. <noise> Noffo mun jutugo ko ɗon ɗume wojere gollirta go. Noffi ɗi ɗon kanje woni kollinoge kanji famirta to goɗɗum e foyi, walla goɗɗum e woɗɗi. Funofu ko noffi ɗin kanji artata nana. Kanji wonnanirgel <noise> muɗum kaɗum bo.